Faa itta colla fuu ko woni ton. Ton kaa kulle taweteeɗe ɗe collo nanngataa iɗun waawi gollireede e muuɗun. <hesitation> Colla jooni so heewi e nokku, kanjun woni ittirgal muuɗun. Eey.